الشعر ولات حاجه قديمه برشا، ما ثماش شكون يكتب الشعر ماثماش شكون يقرا الشعر، تحسها حاجه <hesitation> غير عصريه برشا ماعادش شكون يتبع فال-الشعراء وشكون يشري في ال- الدواوين تاع الشعر، نحسها حاجه ياسر معقده تنجم تعبر على فكرتك بكتيبه عادي <hesitation> تكتب فقره ولا تكتب حاجه هكاكا بسيطه، الشعر نحسو ياسر معقد.